<noise> Fangaro maro ata manjary atao ambony pizza zao edy ai: saosy tômaty, poivron, karaoty regny, avy eo koa atao poulet de chair arakaraka zay itiavanao azy ndraiky edy ai, na ataonao makamba na atanà hena avy eo asiana frômazy hely, atody de vita.